تنخوا بارے گال کرنا طریقہ پہلا، سپشت طریقے نال شروع کرو۔ سدھا کہو کے تُسی اپنی تنخوا بارے جانکاری دینا جا گال کرنی ہے۔ اُدارن، میں اپنی تنخوا بارے گال کرنا چاہُندا ہاں۔ دُوجا، ادب اتے دھیرج نال گال کرو۔ گال دُران دھیرج رکھو، غصہ نا کرو۔ پوری گال سُنو اتے اپنے ویچار شانت ڈھنگ نال رکھو۔ تیجا، سپشت سوال پُچھو۔ کیرے مہینے دی تنخوا، پُچھتاں، طریقہ، بینک، کیش، بونس، چھُٹیاں آدی بارے پُچھو۔ چوتھا، نتیجے نُوں نوٹ کرو۔ جو وی جانکاری مِلے اُس نُوں لکھو جا یاد رکھو۔ پنجواں، اگلے قدم سپشت کرو۔ وعدہ اتے بدلا ہو گی۔